Yikujan ñienro ñii alenro nikuvanru, nada kanya'a ndejujanru ini kuni atuku nachi iñenro kokani ini chi aneiró, nadaka ununtuve onra dio kuu kani enero, nii taka nio nanró yatuku yachi iñinró nonre nduchirta ta onre ñañinro vii ña onre ñandido nadaka, nadujanu nda inero konii.